<hesitation> Omukika kiitu, ahabw'okugira ngu twena turi Abakiga aho Orukiga twena nituba niturugamba, twena Orukiga niturumanya niturugambagye <hesitation> twija tugamba Orujungu, abakugamba Orujungu <hesitation> kugira ngu abakurugambagye kare abakugamba Orujungu a- abantu nka bataano <hesitation> twija tugiraho orikugamba Orikuga orikugamba Kiswahiri n'omwe <hesitation> Oluganda Oluganda Oluganda turi harimu bashatu abakugamba Oluganda ningira nizeezo <hesitation> nizeezo